Jadi sebenarnya <hesitation> kalau untuk merubah kepribadian itu itu kita rasa tidak mungkin karna yang mengacu ke kepribadian berarti pribadi diri sendiri kembali ke torang masing-masing ke ke torang pribadi masing-masing begini contonya menurut kita kita ini baik nah samua orang pasti merasa dong pe diri itu baik merasa dong pe pribadi itu baik merasa dong pe pribadi itu benar sekalipun apa yang dong bikin itu salah sehingga susah kalu untuk tong merubah tong pe kepribadian kadang orang bilang nasehat itu bisa merubah orang oke nasehat itu bisa berubah tapi selama orang itu merasa <noise> dia masih baik dia masih benar kalu pribadi dia baik pribadi dia <hesitation> benar menurut dia tetap menurut dia nasehat itu cuma sebagai. Sesuatu yang memang dari luar dan tara mungkin mo rubah pa dia terkecuali ini bukan tentang kepribadian karna seorang koruptor seorang narapidana seorang pencuri apa yang dia bikin itu menurut dia itu benar karna kembali ke alasannya kenapa dia berbuat seperti itu <hesitation> sekalipun orang lain atau yang di luar dari dia eksternal di luar itu ingin apa merubah dia ingin menjastis bilang itu salah tapi menurut dia itu benar sekalipun lingkungan bisa saja menghukum pa dia lewat norma-norma tadi yang memang kadang orang pe istilah oh ini so melanggar norma hukum akhirnya ikut aturannya di sidang misalnnya kalau memang dia itu kriminal tapi menurut dia pribadinya memang benar jadi pribadi di sini itu. Entah itu hal yang baik hal yang buruk karakter yang baik karakter yang baik yang buruk susah susah untuk untuk merubah kepribadian sehingga dalam <noise> beberapa apa <noise> e sumbe-sumber norma-norma agama misalnya ada teguran-teguran untuk bagaimana bisa menjadi pribadi yang baik tapi tetap saja dari sekian <noise> jutaan bahkan miliar jiwa manusia di dunia ini pasti ada pribadi yang yang kalau torang nilai itu oh ini pribadi yang baik oh ini pribadi yang buruk tapi kalu kembali ke dorang masing-masing bahkan dong merasa dorang punya pribadi itu benar dan dorang kalu memang misalkan ni oke tadi tong bilang pribadi itu ada baik ada benar ini terlepas dari merubah kepribadian sepenuhnya e jadi misalkan ni kalu orang nilai si a ini pribadinya buruk. Tapi menurut si a kepribadian yang buruk itu ya itu menurut kepribadiannya dan dia mungkin tidak akan merubah karna menurut dia benar sekalipun orang lain menilainya buruk e misalnya si b ini dinilai baik dengan kepribadiannya yang baik si b juga merasa bahwa ya itu memang dia punya kepribadian jadi dia tidak perlu ada penilaian selama dia merasa apa yang dia bikin itu menurut dia baik ya itu baik makanya aga susah aga sulit untuk kembali ke pribadi si a atau ke pribadi si b untuk merubah dorang pe kepribadian karna masing-masing merasa bahwa itulah dorang itulah dorang pe kepribadian makanya ada surga ada neraka ada yang masuk surga ada yang masuk neraka ini bukan karna karna tidak ada yang mampu merubah dorang tapi memang memang dorang yang taramau merubah dorang pe kepribadian misalkan contoh di dalam keluarga itu didikan orang tua itu cuma satu. Tidak ada yang pilih kasih dan itu juga berlaku untuk bagaimana orang tua itu mendidik dorang pe anak tapi dari satu persatu dorang pe ana-ana itu pasti punya kepribadian yang berbeda dan dorang ini samua tara bisa merubah dong pe kepribadian untuk kase sama dalam satu kepribadian <noise> jadi kepribadian itu milik pribadi masing-masing dan menurut pribadi masing-masing itu dorang tara mungkin mo rubah dong pe kepribadian.